Luku mehhanismi seeh ummaq väikuq pulgaq, <hesitation> miä piät kõik olõma täpselt õigõ korgusõ pääle tõugatuq, tuu jaos, et lukk vallalõ lääsiq. Ja võtmõ pääl ummaq sälguq, miä tegevägiq, nõstvagiq naaq pulgaq täpselt õigõ korgusõ pääle.